nye mnduje di do hoi ni, wo di Thalia, wo di Boindomi, nudul ske na, kanye roi hoi wadu wo sosai.